כ'וואלט אריינגעקוקט אין די בערזל צו קענען טרעפן אויב כ'זע א ID אדער א לייסענס א- עני קארטל וואס קען מיך זאגן ווער די מענטש איז. אויב כ'זע נישט וואלט איך אפשר געגאנגען צו די פלאץ ווי איך וואלט עס געטראפן ארומפרעגן איינער האט פארלוירן אדער קוקן אויף די- אויף מעיבי איז דא א געשעפט דארטן וואס האט א- א קעמערא וואס איך קען קוקן ווער ס'האט עס פארלוירן.